مثلا لو تقدمت إسبوع قدام وهذا الشي صار حقيقة أول شي أسويه هو شوف وش اللي تغير اتأكد اذا في شي مهم صار لي أو لهالي، وأكيد بتابع إذا في قراراتي أثرت علي بشكل زين أو لأ يمكن أروح أدور على التقويم وأشوف إذا في مواعيد أو مناسبات جاية عشان أكون جاهز لها. وأهم شي بحاول أستغل ها المعلومة لأعدل في طريقتي ها الإسبوع يمكن أسبق بخطوة وأظبط أموري سواء بالعمل أو بالحياة الشخصية، ها الفرصة ما تتكرر.